Ntra un munnu senza criminalità o senza disastri naturali, iu scigghissi di vìviri dintra un munnu senza criminalità pirchì cridu ca chissa è chidda ca causa chiù morti rispettu a l’àutra. La criminalità è un problema di la società e ogni jornu ci sunnu pirsuni ca sòffrinu la criminalità. Li disastri naturali càpitanu e a li voti càusanu tanti morti ma sunnu chiù rari e a li voti si ponnu evitari pi nun aviri morti.